जेएस एबी फ़ैशन ए। त सा फैशन अच्छा ए भुता ही। फैशन क्रना अच्छा ए। जो हमारे से बड़े दिदिया भाई जी ते से बी घुमदे जाओ ते। तो से तैयार ही जाओ ते। तभी फ़ैशन अच्छा लागो ता।